ماليزيا جوها استوائى بيكون حار ورطب طول السنة الجو دايما رطب وفيه مطر كتير يعني جوهم دافي ومرطب وفيهو مطر طوالي بشكل منتظم طول السنة